Sɛ merefa afe kor na medzi no mo nkwa nda nyinara a, nkyɛ afe a mebɛfa yɛ mfe du siantsir nye dɛ mfe du yɛ afe bi a sɛ edzi a ͻma ihu dɛ seseiara dze, ͻwͻ a nnso aber, ͻwͻ so a nnhyɛ da nnyin biara na hͻ no eso soma, na itum dwen biribi ho hu dɛ oye dɛ eyɛ anaa dɛ omo so a ihu.